كنت بحب العلوم جداً لأن هي بتساعدني إن أنا أفكر في الحاجة بأكتر من شكل، وأبص لتكوينها لشكلها ليه هي وصلت للمرحلة دي أفكر في أسئلة كتير.